<noise> <hesitation> minnyi adɔyɛ kuw biara modɔm <noise> m'asɔr na <noise> mpɛn pii no bosoom <noise> biara wɔgyegye sika kakra a na wɔde kɔyɛ hɔn a wogu <noise> fiadze na egyanka adɔyɛ na mom mankasa <noise> dze <hesitation> mennyɛ adɔyɛ kuw bia a modɔm. M'enyi bɛgye dɛ mɔdɔm bi dze naaso fa mokɔ yi, sika nnhyɛ da nnyi ho - nnyi mo ho naaso Nyame a - sɛ Nyame yɛ adom na <noise> minya edwuma nya sika a mɛma me nsa akɔ afofor do papaapa.